بالطبع يوجد امكانية ان انت تقدر توقفه لكن مو توقفه فاجأه ، وقفه تدريجيا من خلال بعض التغيرات و النصايح البسيطي ، زي انك تستبدل السكر الصناعي الموجود في العصاير الصناعيه و الشاي و القهوى الي السكر الطبيعي ف الفواكه مثل التفاح أو التوت و ستجد تحسن شوي شوي.